الحيوان الاليف هو حيوان اليف لاغلب الناس اللي هي القطط الكريستال نسويها ويستانس معها ويجيبون لها اكل ويسوون لها غرفه خاصه في البيت وهي من الكائنات الرقيقه اللي ما تؤذي ابدا مثل ما هي مثل الحيوانات المفترسه حيوان حلو نعطيه اكل وندل ويعيش معنا في البيت فعشان كذا دائما القطط افضل الحيوانات اليفه ما تؤذي ولا شئ